To ɗum wiiya Biraazil kam, walaa ko warantam to ɓernde bana fijo kosɗe, fijo kosɗe tam kanjum warantam to ɓernde, ngam Biraazil innake haala fijooji ɗi sukaaɓe ŋgatta, naa maa <noise> bana fijo kosɗe, ɗum bol.